لا، الرياضيات مهمة بزاف لاخاطش كيما لقاو في الـ <hesitation> الدراسات <hesitation> مـ مؤخرا هي الـ الرياضيات كاينة في كلش كاينة في حتى في تصميم الكون حتى في <hesitation> فـ في الفن حتى الرسمة لي نـ نرسموها نلقاو الـ <hesitation> الـ الرياضيات تأثر فيها تأثر في الـ <hesitation> فـ تأثر في الطبيعة تأثر في جسم الانسان. الرياضيات كاينة في كل حاجة حوالينا.